Shede de gaddai farinciki de gaddai bakin ciki to Allah hokki ma de ta hosiri de atal lawo bon gol nde jarete ha Aljannah to bo a hoshiride lawo go shashanci almubazzaranci wala a de jarta neddo ngam a wawai a won shede a ‘yamni muro ma baraji a bornu wuro ma baraji ‘yamna korema a baccina dum baraji kebda sadaka ngadda sannan kokka keddo makokka makobci en mada kokka le’I mada to won kanduno hokkeki mo Allah hokki gedal mun goccita kotta dum ta bornaka ngafale to ngol wali sedda ittta wane nda himmultu Ah Allah barkidin Allah bo barkidinai a’a wane wala hira nde mi wari mi wala hira nde a’a ta wartu mimma mi wala Allah hokkuma hanko mow ala o ma Allah andi Zamaka mako hanko ma ngam to sembe a burayi sembe to wadi no go’o to kulol Allah a burayi mo o buri ma sembe o buri ma kulol Allah ambo Allah handini ma hu nde de’e kebda nde to mo wari ta hollumo gikku wala bartiramo gikku no dun fandiri fu goccutu Komin sedda mi a mo nda wane wadu munal na bano ngi ata non amma wadu munyal do yahu wallita to sannan.

To wallahi shede ngadayi ai shede ngale farinciki nder don zakka ma a wawata itta belle kokkitira ko Allah wi dun wada ma to di’i rayuwa neddo se wati hakkilo mun to Allah hokki dum ngam shede no kulilda Allah fn goddo buri ma kulol Allah bo Allah hokkayi mo sembe goddo nangai yewu ma heltuki ymbal Allah hoklayi mo shede den ambo a wala sembe a delemdo ma se Allah hokkuma shede ndadde ba jando nokki a bundu to reyuwa ka se hakkilo neddo to Allah wadi ba moyyere se kola moyyere Allah wadari ma moyyere se kola myyere Allah wadari ma moyyere Alhamdulillahi Alhamdulillahi getta Allah komi ngadana jamare jamare shaido ko wazu dun watta ma goccita kokka dai dai a’a tafsiri dun watta a julurde to a itti to zakka iftu da to bo a nder de halal mada ma a wawai kosha njara julurde nde njarana julur de nde nda fisabilillahi am ni walliti ah dum wadana mo do’a nga da ne mo do’a Allah beddu omtuki lawol Allah kiyayono mo jandi mako Allah karo ndi Allah hentu ndi to du’um kullum Allah bo don jabo hu nde bo a hento Allah renante hu nde ma renan ma bacci ma a kadaraji mada fu kuum adon nder rufin asiri kariya jomirawo tafa goddum ngita gujjo nasti wuro wane ti wane. Wallahi dama jandi Allah wi hairi ta ittanayi di zakka ndi irranai hore mari to adon hakkilani kaya mada a laiba a lota a labbina wallahi kaya mada se kimimina rayuwa ma shak wala goddum amma ta hebi hu nde an garta nagge kawoye ngari kawori kowa ma a hawai dum neddo wolwi gonga ma bi’a a jabayika to feure wolwi ma bia’a a jabayi ka wala andu do komi se an an andi gonga an andi feure andi duniya fun wala andudo goddum sai an Allah hokkima to goddo bo ko ndaye da ma don andi komi to rayuwa hanka se watuki hakkilo a ban ndu dun hepta no dun jo doro dun hen dira duniya jam bawo neddo wal don dum wi’a wala ba wane Allah barkidin jandi wane ai jo ai gellede en gi’i nda marigayi do jaudi mako hav gure do danga Bauchi mina en don Bauchi Dukku warta jaba nyaa nde waje mako dun bi’o amma na nguika na komi. Se nde dilli to ko neddo wari non Allah yi di amma bo dun dalayi wiki Allah barkidin mo har o wadi filo a leddi to ni’i dun yidi neddo latoo a duniya mudun a yette ha yande wali to mayi bo don fabbita ta yiki wa di kirki ko shekara dari dun siptori hala wane mayi dun wa ai Allah bar kidin mo kirki ba wane en me dayi ba wane to dum latto neddo kullum a iri ni to latto shilado mom un ma wadata balle goddo a’a mo mako ma mo wada nayi dum goddo bo foti du nyomo wane goddo se hakkilo diga hanko se bacci mako to duniya Allah yida ni’i neddo latto jungo mun hoi ngo to dun tawi o wale dumma tawi ma hokkan dum sedda bi’a dum wadu munyal nda sedda wadu munyal yau wallita ‘yande Allah wadi gartu da tanda wodi duddum dum wadai duddum amma hande atani hu nde den wala no wain gam ko wadi ko banki alu da a tawai wala shede yandere won de belle a jiba a wuro ngam ruyuwa hanka se hakkilo.